Tegna magnampy amina fitahirizagna sakafo le fagnalagna rano satria matetiky raha kaofa bôka be o môra maratra môra lò, de le rano igny raha mie- miala de lasa maigny zegny le raha de sarotro maratra de sarotro lò koa.